<hesitation> kô mandry aligny araiky aminà hôtel zao ai, <hesitation> raha ohatra hoe hôtel leha lafolafo leha tsaratsara ai agny ho agny aminà roa hetsy f- fa raha ohatra hoe hôtel leha moramora de <hesitation> roa aligna aké de possible a efa ampy.